Ñy anjara asany ñy fahatsiarova aminy ñy fahandrarea ñy fiiziantsika: <shushes> -Mañome traikefa eie ro mañomea fahalalà an-tsika. <shushes> -Mampihena ñy tahotsy noho ñy <shushes> ahiahy anañan-tsika koa. -Mampitombo ñy fifaneraserà <shushes> noho ny ñy fañonohaña ñy hafa koa.